لا ماتيار بريفيري تاعي سيتي التاريخ, بارسكو الافوا كنت نتعلم بيها صوالح دوبلوس اون بلوس صوالح اللي كنت نحسهم يانتيريسيوني, و الافوا كنت مام انديكوفري بلي بزاف صوالح عاود راهم يخبروهوملنا كادبين, سما كاينة اون ريزون باش راهم عاود يسيوو يكدبو علينا